Kuné <hesitation> nenákoo kuinindó já koo váa nró kudí, kan vivinró kudiñajan kudí cuenta ni kandó kudí nanikanró ján nani ko'a ché dendoné.